כִּיפַּאש נְתְעַאמְלּוּ مַעַא אֶל-סְּעָאבָּאת? אוּלָא חַאגָּה כּנְחַاوַּל נַעֲמֵל הִיּוּ נִבְקִי שַׁ'דִי וְנִתְנַפֵּס בְּעֻמְקּ בַּשּׁ מַא נִתְחַלַּעְשׁ, וּמִנְבַּעְד כּנְחַאוַּל נְחַלּ הַמְּשְּׁקֶל וְנְפַהְּמוּ מְזִיּאַנָאן וְנַקַּסְּמוּ לְאַעְצָאא סְעִירָה אִלָּא קָאן קְבִיר, כּנְקַלֵּב עַל חֻלוּל מֻכְנָה וְאִלָּא יְגִדְתּ נְטַלְּב הַמֻּסַעַּדָה מִן הַנָּאס לִי כּנְתַאִק בִּיהוּם, וְהַאַחְמַן הוּוּ מַא נְפִקֵּדְש אֶל-אֻמַּל וְנַעְרֵף בְּלִי כּוּל סְּעָאבָּה הִיּוּ פְרְסָה נִתְעַלְּמּוּ מִהּ וְנְכַבֵּּר.